Tiop <hesitation> form nor raken chirzolo gayꞌ chirak nald ka yagbgueg notir riar nira bariya bgogꞌə, chini este rakə curto keraknaꞌld dedesdi choptigal asta chegaragal xsil sienrabarin rabanal por ni, ka yag bguegəꞌ yikdan riraba chinirchix sienbarakxonꞌ porni juertlaa kanaldi lo yiner struyi, lo febrer chi lo febrer ezegrakgak kiunber yoo yoo rioꞌ bedon he riodoxbə doteladguech para ya nichotekw wrexmelo lo abril yachinasi yanaaldara akechis siemparawenga este rinrabana ldaa opor nika sto llit de no wbich chini dololo arabewkede dezdilo abri axtake lo septiembre tomgrielo gorielo part keparli lo jun gacher zologanillguia chis chiriabianisguerit chis sienrabara cherabakorni garaba nisyee rirabara golario gorobaragow notir nora bar siera babuera balachsoch chirachgakraba, porni juert ka yebnisyedo dolo lo juni lo juli lotir lo gost axta lo septiembr yabniskya ya parrinalo octubr lonovimbr chinirgzoganad dolanina- nina sto formni nirninabazologa nald dolo diciembr akregak rakakꞌ naldə chin mas yenra barakxoorak gakrabarshiera gakrabaxchiela pornirinraba dek juertenald dene de lninx xnis <hesitation> xkwate por kwerpara dexanare rienrabanald pornijuerte juert na xakaxanald notir xtaa na erchirakra nald porni donde wbich gangue chalo guechlio <noise>